اني بنحب انه نشتغل يوم واحد بالاسبوع. وان كان حتى خمسة عشر او عشرين ساعة وبكون معي باجي الاسبوع فاضي <hesitation> بكون عندي وجت كتير انه اعمل اشيا غير الشغل يعني انه اطلع مع اصحابي انه اجعد مع اهلي انه حاول انه استكشف مكان جديد اسافر لبلد تاني <hesitation> اعمل متل هيكي اشيا يعني الواحد بينبسط لما يكون عنده كتير وجت فاضي.